Po nëse i bojnë kto aktivitete fizike ma atraktive, si në formë loje, unë besoj që fmit vet kanë me lyp me kon pjesë e ktyne aktiviteteve. Po nëse janë të mërzitshme edhe t'përsëritshme, atherë ka me kon shumë vshtirë me i nxitë fmit me marrë pjesë.